Mafuta yakueleke nana kapatikana kulu alizeti yanina yana ya kapatikana kuuwi yalipo lakini yalini tafouti sana na ya alizeti ya alizeti amazi zima sana kuliko yaya yakwe koli ngawene kelali alizeti chakuli chinona lakini ungawele kela kolie kwanza mafuta yakwe yaka ganda ngaya ganda yanga kuletele lamazalum mmwili kati plesha muu umwenzu kuwaya vivyo toya kunda sana mafuta ya yakwe alizeti yaliningo sa